Tsikoni xranch'i xithje nchi ya kene nchue na tha chunthani thi chiga thekexin ncha nth'uani nixin nchin jina igu 'ia ng'e xru rama thi chiga ndu'u xran nch'i xuxithe' ncha nt'ua jina ya mani na gethi xigatsena ya tsuxi thjexi cha nt'uani tatsejuni xruxra xroni xanch'i tueya na ya na tsuexin xranch'i chin thi ninun ngu jngu thi nchi ya nchi chiga xruxre thexi nchiya ba ken ya nchia baye 'ian nchiga tsu chexin ngu che xiga tsikje nchia. <noise>